كان في موسيقار راح رحلة لوحده لغابة ومكنش في أي حد ف الغابة غيره وكانت الغابة بتعم بالسكون والسكوت فجأة سمع صوت لحن وموسيقى قام بسرعة يشوف الصوت من فين مصدره ومكنش في ولا صوت غير صوت اللحن فجأة لقى صخرة كبيرة عليها بنت كانت بتعزف على آله وترية وهي ماندولين وبعد ما خلصت اللحن كانت قالتله متخافش أنا هنا ساكنة أنا من روح الغابة وبس حكو طول الليل واستمتع بالموسيقى